والله ودي يكون عندي مهارة الحفظ. أو مو- مو الحفظ بالتحديد، يعني اللي هو إيش؟ ال <hesitation> الذاكرة التصورية؟ لأن تنفعني مرة في الدراسة بصراحة، <hesitation> وما بذاكر كثير. ما بتعب بس كدا بناظر وبقرأ وبتصفح. ما بنسى أي شي، كده يعني حتى في شغلي بتفيدني.